. Moreḃe, ieźaġakia. Nomiro, ámooġoġaun muśe naxolo iḃe. Meilesunale, ñiyya. Aśe nayaḃu enungo, kagere, óluṗ. Eḃe mexuneniġadu níġase. Kásii okinuġuźon, amooġo náziinakanum, náeño, enaloġapie, eḃe, nénauġali eḃe. Monefiamiapia, amininaloe wala moġurinie, añaḃaniyaisuom oyaruisuom, emangu óvii. Aaɭomi inźetianiñahexo, nípuheopuṗ. Míñaźaiyamiġasuoli nifiai, niñainitoanirohero iñahũlõ nembeniziminilaami. Amiñahexararalo dúlu dúlu néɭelo, eñaḃanefiaḃalae. Nárumunda, muźaźatan, nimurine áfula, kóġuɭelomidialeḃáleṗ. Bíḃalebiḃi, ãóniḃuiniboġakiaiḃe. . Mudialenuḃay amooġo ámbulomiosi noźiaġo ásimi siḃe síhi, kúsimi siḃe. Omañainioźaźa náźanadoġen tamisiḃe ósiro ṗuohe, tímiźimitera kórekeren. Eḃe, amooġo álee naḃane náɭiźẽe, nángueġaxun. Haanunu eḃe meñaeḃosu, nuġuɭo kósokañia, nuġurĩko báñi, báñiġuñakolem. Kóhuśaġatia, nuġuŝesiḃe síhi. Muḃayuġaɭo piaḃinźe aḃayureḃe, noninźe aḃayureḃe. Kañadianiġaɭeġakia siḃe ṗoka ṗoka omiro, báñi oźiaġo niġaźaġaŝieŋeḃo. Báñi oźiaġo tóo niġufie, toriḃe. Tímiidie eśenamay, balaan íeḃamuŝieñelunii. Nímbiebañi źohe, źalã kuḃatoniġuŝieŋe, imeɭoro todio: báŝeleeḃe. Niġafianoihu, omaehuiyem, ieṗaame dépi boriḃe, embezĩleko, émbeɭeġuniġuṗaamu: eḃe ésimo. Híeḃo, buloe bámbuombom. Híeḃo ekialutekia tii eḃe. . Híeḃo exielexoġañie. Nárumunda, ékiniġaxo híeḃo dépiniḃuleġamo ékinimullio kaxo híeḃo matamaŋe eimatueḃe: músieenelesekenodiale. Amimaŋ kaxo híeḃo, ólekuñie. Nimãkaleḃeḃe, ólekuñie ñoaniĵeġeḃe ahaŋukaĵekañie. Níĵehieḃo aihaŋukaĵekañie. Híeḃo doineamiñaxo, atianeśetã, nie- búrure érure bulonuḃuḃaale, manu númuxoḃene, nimuleza, ófieḃobia, offia, eḃe ehaŋũho híeḃo emunehaŋunuho. Idiŝe díhieḃo. Eñatiakadime tiamumbuetieḃ ónomue, íñaḃaniɭeġu nizim, anipis. Atikatia, animbupiru. Eḃe móree numumbuloŋ, dóo eñaɭeġaḃaeŝe, manu móṗele. Ñoeḃe nemureḃuxaren nezim niḃuriame kambuźaġana kuġuĵerõ kaġaŝemi níġametupu kana kasohulami móreġa enembusohula móree. Eḃe buloe ómbiḃi niġaxũe. Mena híeḃo íiġaxarẽeleźa mata ófieho oŝaa. Iñaḃanifia tonenoomi kainietiaġadimenezimu ámbuośa- aaḃanipis. Áhuśaġatia, nipirue. Bóañadia nípuhe seenoi oɭũkuġumien. Híeḃo meɭuɭumo seeno niġaɭaġuhaŋe oɭuñituõs, oɭuñituõs. Híeḃo tóembuźiri, buloe toḃumbu ee- eḃasembemiri oɭũġaɭumee siseeni síhi. Amooġo aɭumo seeno mosakatuma híeḃo. Amooġo naɭumo seeno náṗine. Híeḃo búṗinea boiniġuhae memuṗamue.